كنفضل عالم خالي من الكوارث الطبيعية، أما الجريمة فرا ممكن نتحكمو فيها والكوارث الطبيعية ممكن يكون عندها نتائج كارثية على كلشي، على المجرمين وغير المجرمين، والجريمة ممكن نعالجوها بطرق أخرى